මැනුවල් මෝටර් රථ සහ ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථ ගත්තහම <hesitation> මම ඇත්තටම ඒ දෙකටම කැමතියි. මොකද මම <hesitation> මුලින්ම වාහන බලපත්‍රය ගද්දි මැනුවල් මෝටර් රථයක් පැදලා පෙන්වල තමයි ඒ විභාගය සමත් වෙලා මගේ වාහන බලපත්‍රය ගත්තේ. රියදුරු බලපත්‍රය ගත්තේ <hesitation> නමුත් ඉන්පසුව මගේ <hesitation> පියාට තිබුණෙ ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථයක් නිසා දිගටම මම පැද්දෙ ඒ ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථය. ඒ නිසා මට <hesitation> ඒ දෙකේම වෙනස පැහැදිලිව දැනුණා. මැනුවල් මෝටර් රථය <hesitation> ටිකක් අපහසු වුණත් ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථය ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පදවන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා හොඳ රියදුරෙක් වුණහම මැනුවල් මෝටර් රථයක් හොඳට පදින්න පුරුදු වෙන එක වඩාත් වැදගත් කියල. මොකද ඒකට තමන්ගේ කුසලතාවය ගොඩක් තියෙන්න ඕන නිසා. <hesitation> ඒක නිසා මම හිතනවා මම ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථ පැදලා තිබ්බට ගොඩක් <hesitation> මැනුවල් මෝටර් රථයකුත් තව දුරටත් පදින්න ලැබුණොත් හොඳයි කියලා. මොකද මගේ <hesitation> මේ වාහන ධාවනය කිරීමේ හැකියාව තව වර්ධනය කරගන්න.